Koó ñó kuchonri a koó kono inichí ha koó no nra, ta konaka queso dian, chin tichí, nravano dita nrani si fiesta vikoni.